E fomba famokarane trompetra feo igny zany arakaraka gn'olo misotry anazy evao igny, raha sofosofony mafimafy igny zao da mafy e feo mivôky amignao ,raha sofiny moramora izy, da mora gne feo mivoaka amignao zany hoe: arakakaraka gne vovokain'olo misotry anazy.